हम इनके घर, देश में, मिसाल के तोरपर देखे जाए, तो घर के कीमत कुछ खास नहीं हो के छे। लेकिन फिर भी घर के बनावट के अधार पर, अगर बहुत अच्छा मिसाल के तोरपर के घर के बनावट अगर अच्छा रहे, और उक्रा में बहुत अच्छा उजाला दार रोषनी दार बल बत्ती भी लगाओ जाए चे, तो उ घर के कीमत लगभग दस से बीस करोड उपय भी हो सकेल चे, जेकि हवेली के जैसन दिखाल जाए चे। और बाकि सब नियूंतम घर तीन से चार क्रोर लाइक दिखे चे।